<hesitation> Nah nitlachihchiua ipan nacasyeh nah nichchihchiua ipan nacasieh ipan satepen. Nichihchiua sente nahnacasyoh niquitza noyeu ticxoctli, nicpeya sente olla ihquin uo iquin niquitza noyeyah, aja. Tla niquitza ca costic itzintli, tla niquitza istoquitl, pero tixoctlih, amo ipa ollita porque ipan ollita amo vielic uan neh niquitza de xoctli de barro ipa inon niquitza noyeu. Niquinpiya quemeh tres xocmeh aja, xoctli <hesitation> niquitza aja niquitza tlan niqui pa tli itzintli tlamo nicpiya gas nictlalia nopraciero uo ipa niquitza noxoc o ipan niquetza noyeu ajan inon ica carbon niquetza uo tlacamo nicpiya ticolih ica inon niquitza braciero, tlacamo nicpiya ticoli tla ohcon san nicquitza ipan tlitzintli nictlalia couitl nicpeya notlicuil quemeh ihquigui nictlaleya couitl ipan nictlalia noyeu, ipa victzi noyeu ajam. Inon ipa inon nicpohpoua in tlachihchiua nopan nahnacasyoh amo tlachihchiua ipan santén, nicacerora ni sartén, sartén quemah nocuparoua, ompa inchihchiua setesalsa poquito inon nocoparoua sarten. Neh nocoparoua nahnacasyoh, nahnacasqueh ocuparoua, ajam, uo tla nicpiya nogas san tlalia pan gas mavici, pero tla gamo ipan tlitzintli inchihchiva. Neh ohcon nitaltotopia pa xoctli. Ajam.